Be zak ni nup gusgeꞌdama di'ltsa lal ibanma. Naꞌ xneꞌ bitser ngan nak guꞌn c̲h̲eꞌn porke yu or tigolpa xieꞌndama nap lëꞌma xneꞌ tib guꞌn nlida, bitser nakdo gilxkab naku loma ber konde xieꞌnna lëꞌma uneꞌla tib guꞌn nlida nak, loxna gunu xnená gakda kon ni nup gusgeꞌdama. Ber guꞌn zak gak nak lal ibanma guꞌnnma tratar gusgeꞌdama porke lo yu minn noꞌnda lëꞌ sdzaꞌl ldoꞌ gilgusgeꞌ bëet siada ldoꞌ lëꞌ c̲h̲usgeꞌ dele bekwaꞌn lo uyelana xka c̲h̲usgeꞌ, ñana wenda nak gunu, ber guꞌn zak gak nak ideꞌdma fwers gusgeꞌdama ota diꞌltsa tigolpa ñeꞌndnma lëꞌma <hesitation> une' tib gilgusgeꞌ naꞌ xne bët nakda gunu lo nakdo gilxkab uyaku loma sinda ñeꞌndnama uyaku, loxna gunu wen ideꞌdma fwers gusgeꞌdama lal ibanma.